Kaeq, nuustik, tuu um sääne, tä um niguq puurnõ üteldäs. Tä um sääne, et tä, timä sisse mahus pall'o vett. Ja ku sa tiit tä likõs, sis tä hoitki nigu hindä naidõ mulgukõisi seeh vett ja ku pitsität, sis tulõ tuu vesi vällä säält.